تنظيف الثلاچة وايد سهل; أول شي بنحاول لو كان فيها أي اطعمه أي خضراوات بنحاول إن احنا نطلعها وننظفها من أي شي بداخلها ، بعدين نفصل عنها الكهربا ونبدأ إن احنا ننظف ونلمع ونمسح من الداخل إذا كان في أي اتربة أو أي بقأيا طعام ، ولحين ما نخلص نبدأ إن احنا نلمعها من الخارچ من شان تكون زي الچديدة.